Ikhúúnꞌ rí na̱ne̱mújúnꞌ rí me̱ꞌkho ikhúún, najmulo̱ꞌ yatso̱, na̱tse̱kho̱o̱ ga̱jma̱á ikhaa yaja, n <hesitation> uu rí xkuaꞌnii naxnúꞌ-naꞌ mí naꞌne ndasko̱ꞌ yaja, rí mi̱khaa jma̱á yatso̱ ga̱jma̱á mágá. Xómá rí ma̱ne̱ ríí me̱ꞌkho rí i̱mba̱ rá, xóo sopa rá, na̱ne̱ ne̱ ga̱jma̱á aceite, xúgíí rí juun rí i̱ꞌwá rí ma̱tse̱kho̱o̱lo̱ꞌ, o ma̱tse̱kho̱o̱ yaꞌduun para xtíla̱, na̱ne̱mújúnꞌlo̱ꞌ duun, pero na̱tse̱kho̱o̱ ne̱ ga̱jma̱á aceite. Tséyo̱o̱ náá dí jngó kuaꞌnii na̱ne̱, pero xkuaꞌnii na̱ni̱gu̱ꞌ rí ma̱ne̱, o ma̱tse̱kho̱o̱lo̱ꞌ xndú mbo̱ꞌ, o mu̱tse̱kho̱o̱lo̱ꞌ ja̱ꞌnii, e̱ste̱e̱, maka xúgi̱í rí juun rí ma̱ne̱mújúnꞌ yaꞌduun xúꞌví mangaa me̱ꞌkho mangaa, pero ikhaa puro aceite najmuꞌ ja rá. E̱ndo̱ó má itsúu yaja rí me̱tse̱kho̱o̱ itsúu yaja, rúꞌkhu̱en ñajuun rí na̱ne̱mújúnꞌ khaa yatso̱, aan, o meda yatso̱ me̱ꞌkho mbo̱ꞌ, me̱kholo̱ꞌ ríí <hesitation> g <hesitation> a ríí na̱rigu a- yatso̱ inuu. Yatso̱ ijmuꞌ rí ma̱nemújúnꞌ rí me̱ꞌkho rí ma̱chi̱jmbíi inuu, pero ma̱rigu khaa queso, <noise> ma̱rigu khaa, <noise> e̱ste̱e̱, yaja mangaa na̱rígu inuu picada mangaa rí me̱ꞌkho mangaa. Xkuaꞌnii rí ndasko̱ꞌ jmiyu̱ꞌ jma̱á queso, crema. Xkuaꞌnii.